احب اختار ان انا اكون مؤلف مشهور اكتر من ممثل, مؤلف لان هو بيبقى عنده فكر مختلف اه <hesitation> هو اللى بيكتب ال-القصة والحكاية, ببقى عنده وجهه نظر مختلفة